د انسان ژوند ډېر زیات ارزښت لري ځکه چي انسان اشرف المخلوقات دي او د خدای ج بنده دي نو پدی اساس د انسان ژوند واقیعت چي ډیر زیات ارزښت لري. او باید کوښښ وسي چي د انسان د ژوند سره لوبې ونه سي او انسان هم باید خپل ژوند ته متوجه اوسی چی دا ژوند د الله ج لخوا تحفه دی